Eo amign'ny in-telo isan-kerinandro eo avao zashy i mailaky famp- azoko, sy de mampiasa loatra moa zagny eh, da mombagn'ny fiagnarana avao avao fa sisy akoatran'izay.